Bertindak tanpa pamrih dia karna tindakan yang Ita taon karna mungkin rasa peduli terus rasa untuk Ita bantu hatoli fe'ek tanpa Ita mengharapkan balasan atau keuntungan lo Ita hal ndia Ita bisa meten dalam berapa contoh noka Ita bisa sedeka tanpa Ita harapkan balasan.